Rafigil bidor bel ga nadum munazzan fil bet shunu leya kula miʼaddal kal-kal, bansaha bikun ihawul kulli shai kan ja salla shaba kan salla niʼile walla kare ilga bikan khas bi khud foga niʼile haw bikan khas bikhud fogal karel libsa wa bikan khas bikhud foga asshaqalil kan gamman bidoran kan fi ayyi waqit kan madda ida kan saʼa kan a jakuwa.